Ny ty ahatrevako ny kolotsay ty Russie zane amy resaka ne literatira raike zay, manaja dreke ty fomba faharazany e mbô tazominy hatramizao ty aze, faharoa manao hoso-doko ereo, ary indrindraindrindra ty zakio ndty, ty zokin'olo ao mbe hajay ereo mandrakizay, zay zane ty mampiavaky ereo